Men Italyan taomlarini afzal ko'raman. Chunki Italyancha pastalar jon-u dilim. Ayniqsa, alfredo pastasi judayam mazali. Bu pishloq va makaron o'ziga xos boshqacha makaron bilan tayyorlangan bo'ladi, tovuq go'shti ham bo'ladi <hesitation> qaylasi ayniqsa judayam insonga xush yoqadigan bo'ladi.